Argipäivilde mul lätt umbõs nelikümend minotit tüü mano ja tagasi. A ku latsi ka vaja viiäq, sis tulõ viil puul tunni manoq. Nii et kohki kolmveeränd tunni ega päiv.